Periskoop om säändse kujoga asi, et tuuga om väega hää nätäq üle vai ümbre sainu. Ja tuu tüütäs niimoodu, et sääl ommaq kimmä nuka all kats piiglit, miä peegeldäseq ütstõsõ pääle ja sis sa näetki säält.